Maani ule awa owatu melang uwaka tabeng maani ke gawepe opong maani ke oto oto tabeng aluwalupe, awago tewa menabamai o maani tee awa gawalako temo pola tee napoka nanuwainna, sikaduai la tewago inne awa owago maani ke oto oto tabeng aluwalupe <hesitation> tee maani awago lema tabeng o manni uwaka gaunisigo nee. Peekala uwaka maani enang go kosiiko, kosii la pakuluwainna go kole eai, ninang peekala tabeng loluponna mo ema tei enang pakupakusi aluwai. O meeke manni, maani melang oto oto tabeng alupe awago kitaunga nailalama loida tee teba nee opong tee enang la waikalago wate go nai pakupakusi aluwainna tee maani pasiei, teng tewago o maani meeke oto oto tabeng aluwalupe, opong opong maani, maani melang lake enang go peekala go lema kole epenang la tei peekalai mammamike oto oto tabeng aluwai, tei meeke maani ke la oto oto tabeng aluwalupe. O maani awago, awago la oto oto tabeng aluwalupe, ningna asila awago gawalako la maani kobei la ninang tei maani ke peekaba asila mokenna lake gawealupenna gaweitowai nee. Ninang nado loida temo nado oto oto ko loida pakulawalupengpo lake ninang peekaba mo eulima ninang nainaigo loida tee maani pasieai tete nainaigoi tee maani pasieinna lolupo loida teego otolowali, teng tete ninang mainila maani nagopela teego loluponga gatoli toliai, ule tete lake maani mokopo nado la pakulawalupengpogo pasiei. Tewago o meeke maani awa owago tee melang oto oto tabeng alupe opong awato owago oto oto tabeng iskalo meeke aluwalupe tee enang oto oto, <hesitation> oto oto peekala lema tei maani ke gawela teng tei peekalai la maani ke alupe, ninang enang nawato pawa nawato tei maani ke gaweainang oto oto tabeng tei pawai aluwai maka ami peekala ninang kakau loida keebema tei maani ke tewa leko gaweko la tei kosii ke teuke la maani temo oto oto tabeng aluwai. Maani ke meeke, maani meeke la oto oto tabeng aluwalupe ule tee- tee lema manni peekabako tabeng go using bema, Temo tee maani kole ema tabeng <hesitation> teng tei lema tee lakang oto oto tabeng alupe, tei meeke ule maani ke meeke oto oto tabeng gaweaingna tee ule waikalogo gonna ninang nau muu gonna nai tee, tei maani ke nee tee tewato. Teng inne tewago awa owago tee melang maani taba using bela, maani lake taba pasielula laka ule tei aluwaloda tang asilako tudo taluai. Tegonai tabo.